Mullõ miildüs iks tiatri, sääne sõnatiatri, inämb ku oopõr. Et ma ei tiiäq, mille. Muusiga mullõ miildüs külh, a tuu oopõrivärk, ma olõ tuud eloh veidüq küländki kaenuq ja olõ-õi harinuq tuuga nii.